Ziyeɲu sin um zeyiɲu sin matete biye wabe onni zunna ho ziyeɲu wa'anu mu a ho tatu nɛ wawe o tatu nɛ wee sunwan a i o o j zenu mu yi sin a o o ɲi a o o vanza ma o venu-za um a bun wabe zunna ho tatu we'anu matete um